Te ya'a nana janinchí nale intunchí venchí, nayeniu tekuvenio vexo'o tena'a, iin vi no venchi ña'a tei ijá uu mex <hesitation> antolo taka, kixlinchí kalanchí comida kalanchí cafete kalanchi tole na hija iin yunc <hesitation> ituku inuxhikonxi jayolonchí, hija iinka mese no'o tajo kon xhitakanchí, lavadero chí nunanjini chí ta'a niño xhi hija chile hija ndukuchí na'a tanuninchí iyo'o no xhichicho takaxhi nani vanxhi venchí nu nakalanchixhi kaxo, taxhi konchitá takachi lakalanchi veenchi.